हांव जोर भवीपाक साइबेरिया वयतलो तोर हांव पहले खूब कपडे घेतलो। जे माका गोरों दवरतले कारण साइबेरिया हो देश तेणगा खूब थंडी पड़ता। आणी एक कैमरा घेण वयतलो आणी थोड़े पैशे घेण वयतलो भवीपाक।